"زورت من قريب مولات في مكان حلو جدا في المول بحب اروح اقعد فيه <hesitation> مكان فيه نافورة وفيه راحة نفسية واسترخاء وتقدر تشوف الطبيعة في هناك مناظر طبيعيه كويسة جدا في زرع وفي خضرة وفي حاجات حلوة كتير"